Si ai reusì a uteni la prumusiun, l'ai stüdià tant prima e dopu l'ai travaià tant, më sun ëmpegnà tant e ëntà aghé la pasiensa dë speté e prima u pöi la prumusiun al ariva se ün a travaia bin